لو اقدراغير شي واحد في الماضي بختار إني أتعلم أكثر, مرحلة الدراسة أحياناً كنت استهين بوقت الدراسة, ما كنت اركز مثل ما لازم, لو كنت أركز أكثر واستفيد من الدروس, كان ممكن أفتح لي فرص أفضل في المستقبل, التعليم مهم جداً, وأنا أدري هالشي الحين, أتمنى أكون أكثر اجتهاداً في ذيك الفترة.